الحقيقة ما عنديش ذكرى كبيرة ع التمارين اللي تخلي الإنسان يكون أقوى جسدياً. أما اللي نجم ننصح به اللي هو لازم يتابع مع مدرب خاص يعني يمشي القاعة الرياضة ويشوف مدرب خاص يصف لهالحالة شنو الطموح اللي حبي يوصل لهو ويتابع معه حتى كان لازم يعمل تمرينات مع مجموعة وتمرينات هو واحدة.